أحدث الأماكن اللي زرتها كانت حديقة طبيعية فوق الجبل. كانت تجربة رائعة لأني قدرت أتمشى وسط الطبيعة وأتنفس هواء نقي بعيد عن صخب المدينة. بعدين رحت متحف فني يعرض أعمال فنانين محليين. المكان كان هاديء ومليان الهام. وكان تتأمل في الأعمال الفنية وتعلم أشياء جديدة عن الثقافة والفن.